Kucɔ kɔ̌ runɔ ba zɔrɔ itsi ba nɛ nɔ kɛ. Ncoo, ba ri kɔ̌ ɔ ni nyɛ nɛ naa ka na fa bɛ kuso nigini ma jɛ nyi ka bɛ ma nyana cɛn kɔ̌ a pisc ka zɔrɔ itsi kɔ̌ nɛ. mba ka klɔ lo, a kpɛ sacɛ kpɛ naa kpɛ na kpɛ ma lo ma jɛ nyi bɛ. An yɛ dɛ nɛ lo mulo mulo mulo, kamin ki yi pɛ gâ kɔ̌ a dɔ bɔ nɛ, a krɔ aso nkpǐ gɛgɛgɛ̌. Ka bɛ ma hada nkpǐ nigini ka krɔ ba jɛlɛ nabli ba, ko nɔ a jɔɔ ka kplɔ itsi icɛ kuba shushɔ̌, ka shushɔ̌ harrɔ ka baa kpa cɛnɛ, ka tsa cɛnɛ, adza kɔ̂ ba lo miitsi nɛ. Ava kɔ̌ ki adza ba na nɔ klɔ klɔ, kuba ma iyɛ, kan a mɛrɛ ba kucɔ̂ kɔ̂ ba yɛ nɛ, nkɔ̌ ba yɛ ba ri ba, ba na baa kɛ na, itsi nɛ a klɔ kɛ nɛ na.